Anytime cold catch me, me la my own nor big sickness the cold anytime cold catch me I can buy ley cold medicine I take it my sickness can’t stay long because I know what to do how to take it I jeh take my medicine and I go lay down when a heavy I go to ley hospital ley give me drip I finish. I alright.